Lugha eneyookumia ne neno iyone ila iyokonatakaa wala babu wala bibi voksi <hesitation> wanavotumia elojimu, ni kilangi noo lugha enye vijiva vinyiri sana subiria wanyiro ovijimbi zaidi ba kibonde kibikisina kabisa ne kilaangi.